niele sa ama ama si eusi amainasi eusi nanae si layo paha totun ta si leu niyele si lehiye, si lehiye ehu, si suwae lai amane, amane ta si, si tolae, ta sile, si tarae. si tarae tae si una waele sin, sina ae lama ta tajutae si, si unae tae si haerehu si unae waelesin lau haere si tipae, si tipae siyae lau si tipae tae si eu si re saire taim mere, si unalo sambal ehu, tae si unae sambal na lai an, yan mamalaya iyae. Taniyele mele si unalo'o si tola lo'o kopra le'e si saae, si lehiye, ehu eru. Tae lama si. si olama oe si helu, si una lawa se, yaere heru, sinolou, nonolou lalei taesi isinaka, si inaka na lau poporon neya kasi ninatena innuele nalo'o haire hu tai ci'notiye na lau papa si suwahelama me siye, waele ye tisne an, si nini no haireta si, si naka, si nata haire re, haire si tipa isana lota raiye ehu, nalo'o siunawa na si, si tarayame nalo'o si ituwe na si natara ehu si an, an ta'i muturu, muturu apalawa ta'e tam o yompana ne nanaisi helu na lo um umnaruo ne <hesitation> walesin helu, ta sem pasi tola isi helu, si lahuru laiyopeya mane si tararu, ae ahtarare se'ete kuranta se limare. Si limare hutanesi tarae tarae ta si husiye, tae si laome tajumere, tae si iyae iyae lau si tipae, tipae tae si seiye, seiye tae walesin, tae si nalo'o si nakao. Si naka kasibi se, asitele se, tae si otiwe umtuana lo apasi se, pepesi inua ele, waliehu tae hintenhelu, eu haerhelu wali tae si, si lie tom tiiyehelu, tomtiye ta si tane niyela nalo si mosa tane sakae lau ela'e, etipai tai unalo'o tolalo inusa kepen helu, kepen nono, nono tipai nolo taraiye, yuna sisa ela, ahie ne si tarae si si sa'a ela lo ripia lolama, tae si sa'a ela, si etope tai an, an tai ne turuwema, himten helu euwesehelu. Karna itemata icuma hairse eu wehese mae itepeisa ka ku cuma mawese mane, simolamamo olama tam paleng eli nahesa mata neiya, ihese sae le'e pa'a haire se, ipa'a tane se, iyuna sahae se, sa pokonya i tane sahae mane, itane utane se, kasibi se, tandan se, tuhale, ehueru. karna lau la'alisa ye utane mane harus itane he ana, nai kainana nali si naka, naloi an, na louwe mo hidup <noise> tam sa i una sahae? Uta'i ehuelu umpali tae eu mo lama laupa mane, <hesitation> minyati yem diyene haire le lon ne laonkana haire u ane, aklu um lietan tae hahou ka'u an lawali me kalu sumtane niyele harus sakao ro'e, risakae tamsa huakau an nelan hu eru, tai mo sa tamyen yo, tae olama eo oro yam ehu intesa mo emdi eo, lon ne haere ta <hesitation> haere tam. Huwo hahuo unu samu wo, <hesitation> himten helu, weweria sam, emnanan ne aana sana loina ne umlahuyane latupaisi nane, umrinam si, si una taraiye se, si saela se, si una sahae mane lai i an, kalu an tam taei bisai <noise> nasa hasa tam. Jaji pepesi isa si souwa sao haire, kalu tei cuma seme seme mane lai una sahae? Na tae himten helu, duai saire helu i eu <noise> itana niele helu atau i eu i tala sahae se, lipia se, nai wetiye. Iwetiye nai an kalu wetiye ehu una lalanete, ihunahane mosa riisintai soala ma mainasi siuna sona tai an ta tiyae mo pari te'iyo turuema, nasakai nuwema tonteru mo lama mau purawane, niele, pala, turene, apalagi turene sei lau rehuwai sei sakae, isakae lotomata ihale na loe mosa kepen. Jadi kalo retipai heana saimo sahe ana meriyo, lotumata hilama sieu haya oto si hale retipai yo, kalu tamsa hemasa kepen tau batumatasi nanaru mane. Kalu itanaru yo iteyamatu umtulaha ana mane ite yo samoimasa sa tam, lai? Yolama kalu osakae, oro'e yo omosa kepen kalu tamsa tam men yo. Tae um muhlehe ehueru sa'e? Tam men yo, kalu tui tunenem um barang heana sa'o kalu tam ne, tam tumata si yau, <hesitation> pala iyo mo saka tam tumata si amana aru, si amana aru an rugi yale ruam lo sakartama, kalo sakaru, saoma sare hase meriyo, mo kalu sakaru tam, ae tumata si amana'a tae o ausi segala, tam tao omasa tumata taolahu paranpadahal salah ruaem, au o sakaru, kalo sakartam tae tam men yo. Kalo sakaru sam untung, cuma tumata risa si biar barang sa si aheti, si aheti mau ret turene, resopolati, retahela, apalagi tahela, tahela sa tumata'i ahetiye, lau si mosa kepen, leyal padahal barang me ana, mo unaru tam akhirnya tumata si nanaru. Kalu osaka roro'e yo ohaere ya oro roe tae mesao mesa kepen, lamata'e obisa lahuru mo ra masohi, kalu nana he ana laharu moran, tau aleheru yam moto sae se tae mo lahuru moran nalo'o alehe eru nosa kepen kalo mosa kepen tam, ta tam men yo, mo kalu ilahuru tai mosa kepen hampe juta juta kalu ina roro'e mo sae kalu tamsa tam men yo. Kalu olama ta'e ohaire, ohese niyele se sa'o haere helu, o ana anase sae se rua, yeunihi ilahu utahe ralolana ne nau aheli eru le na bantu'u, bantu'u lone utahela'tena heana lai, kalu nana tanta putaru le'e ale aru. Lo'o i itane heana sa ke tehelo putaru mane kalu u inanaru sai ahelielu? Nalo'oi me sakepen i uanalo'o itariye, reusalema ni tunuwe naikane namete makuari, kalu timou haere teon se le an sahae?